Yeah my favorite animal la dog because dog a always uh beside men or always side my men and then a very a friendly each time when I see my dog a will be in a happy mood be playing with me so we always call dog man best friend and from that reason I really like dog and then dog really friendly.